لا بالعكس تكون الحياة سهلة وبسيطة لأنه الوحيد الي يتقدم في العمر يفهم أكثر حتى لو فيه تكنولوجيا وفيه أشياء يديدة وهو ما لحق عليها بس إن الإنسان يعني عقله يصير أكبر يفهم أكثر ينصح الأجيال الأصغر منه واي يعني الحياة تكون حلوة مو بداك السوء يعني